Kilim ɓuuɓnirta suudu ko yaltinde henndu ɓuuɓndu no feewi. Henndu ndu ko e koraŋ wakloto wonta henndu ɓuuɓndu no feewi, ina wutta. So a ƴeewi ngaandi mun tawatee woni ko caggal humbeere. Hen goɗɗi ko henndu fooɗata, goɗɗi nana toon ko ndiyam waɗtee e mun, ni woni adda ɓuuɓol e nder humbeere he.